Nde mi naani un inni haala joɗorgal, joɗorgal ngal mi joɗi waraata dow hoore ngam ngal weyi e koyngal gootal.